Gazlangan yoki gazsiz suv ichish orasida men <noise> gazsiz suv ichishni afzal ko'raman. Chunki u tabiyroq <hesitation> va organizm uchun foydali deb hisoblayman. Shuning uchun gazsiz suv men uchun muxim.